Yauwa mapur yarta kilgi ni kilgir kibaku di ya wachi ni gata tumndei ga tanta uhirnye dirsal anta siyaka uhir ata kwara kandi labcila kwara pathuu klandi siyakiri ga cimi muahi amida san kadar tasu uhinda kandu tigba apunda sam dita dhinta yar di kibaku yarta dlihe tiga kwa inji wei ndada hal ata burei gari dighinta uhinda sann sakarni jarmar ngni agan dighinta sann kau amida sann ata haldi magyamlada dluwi madar harda punda lag san toh arpu dubdor nye gin diginta goronye ma vur dubdornyeni, dirn kwa angiram kwa angira sal darta siyaka abahr dar kadar siyaka komiv dar gata tah divurnye aga dei maduburnye aga chinti yel nye aga dubdor nye dabur da gyabur nye kagir pubchi kan di kurei kamai da komai dabur la gyalirnye, avurvuri data siya kil kwa ka tira kiri kiljir kibaku wachi dadan khulban kwa mandi khilba amarya ni apa asna asna augran kwa dibdonni dikure dibdorni kaka yalni kachakacha da su khilba kwani avurvuri ka tira kiri, mandi khilba kwani avuvuri din tra kiri, data tira kir har sal wa diya, da lika vitini a har amar fur ni, mandi vi tini a har amar furni A du kwar wani de, du khiba naha aha! Aha! Namar wane a du khiba kwar wane yo du khilba ya, ah yoh dihi khilba kwa, zir wa hra khilba kwar wane ni? Aha nda zir wane handiya tara khilba kwani, ha dihapur dilazir wani a a ba zir wane khilba dirka vi kwarn da dam ahar amar fur ni, yoh atigra kwa ta ka angira zirni wani nɗam zir khilba kwa na, oh aha daku da khilbah? Yo kwaye yidi tini zirye yidi tiniwei murei dam kandi pue ka baka wei yo datsi data kam di da cemai wane na'am data ha la luwali wane na'am da wu zir wane khilba kwar wane yo datsi mapur da yidi jiba datsi yo daryidi ji yo datsi yo daryidi ji yo datsi mur hala luwalirni du kafu lwalir zir, du kati luwalur kwa, angram kwa, atgran kwa, atgran nzir san darda jeyoh girta pwe gabaka sa ahaniya gabake kibaku ahyo yarta ya a khinta mei a a tagata a hani du kurei gabaka, wane nɗam gilayar ya? Ah yi lagya, gi layar ya? Yi lagya yo shikenan di pue ga bakaniyo. Gabakar wachi kibaku nir khin kwa a a dadaye kure san wei manda pa apa kulini dae kwa dubu hamssinni ndlagir ndivulag dubu hamsin ah yo girta pue reta magir pwe reta, retan da duwei

Arpu diya apa au vur siniwa ta duvur muala wane angra wanen da, aha a yo gye gata moarka ninye dindeye siyaka nini angra kwa dai vi dipdorni tirim kazja bui dimbarni inada siyakir inada siyakir uhirnini turim kazja vi gyalirni dufar suɗah kazja kiti kwarni ka zilika ta ɗuvunda anda vunda diye ani amarya sabo pilda vrari zu bilin tsirai sakari zita tira ahar salwai gra si vi dara chai koirdar kandi ta ɗuvur bukci kandi tiri diri angran kwa diri angram kwa ma da tiri pam mandi tiri diri angra kwa lagri ni gir ka ya l nye gaba daya gra kwa ɗiri angra kwanda koyar ma sakar di kurei salla saka foɗu yauwa durdirla ki fama girta mur akan nzir thakir wuya koyargirma darkurta siya kari girni girta kan di tha wuye koi girni gadar thante wuya koinda kandi hinta koinda kandi tay divei kandi dignta san Kadar kuɗa vi gyalirda tsurup dadar gyali kandi gyali kwa diri diyah data kihba amaryan da kaza suba kanda gyali akwa diri kandi vi ganga ani hildir kibaku kenan wacer tidanda iya tadi pur kwa ahar salni dufar suda din bwati kiyirni zi bwei fur ni, an kwan ta pur a ini kuli zibue kirni dasu za ha salni, kaza lila haharsalni ani sir kakarmur nam watsi tumuda murna ama kulini san dingyar, din gyar kulini dadiya iya ni watsi wei mu lika wulfur din dam a gi kiti kwarngla wul fur dindam gitan di sunam kwa mai wathi dida iya hani ya, a a dada iya ahani wei ahah ah, gikiti kwaran gla wulfurnye zindi darajarnye, amma kulini du fonta sudi kibaku da iya watsi san dinka punta dika kiti sirdei